Yayo bisani saa aghar thaa Mal boken robb ama dhanin dhuff yaani woithi dhur ijethee ama chafuthi dhurchisee dhorgha yayo thun akishin fethu hii yathuu dhub anamtan woo yayo sunn bann anan yedhe kijiko fudhedhe (spade) dhekee rawodhethu laan dhuraa ghors yayo suun chafusun dhura ghuree bisan khaljelthum yaani mpka ann dhuraa dhab reeni dhub akasin dhura ghuraa bisan yayo basathiii